Enyɔ, le miagbɔ le attivea, <hesitation> bãk me le miagbɔ. Ga dzraɖoƒe alo gadaɖeƒe ɖekpe me le miagbɔo. <hesitation> fusec alo ga dzraɖoƒe vitsukui yi ne lea, ke va tsi tsɔ miagbɔa droa ele atsitɔgɔ̃. Vɔ nyi kilometre amaadrɛ, kpetsi amaadrɛ. Kpetsi amaadrɛ ya ye a tso tsaƒe a yi. donk mia ŋtɔ mi wɔna <hesitation> bɔbɔ vi wli wli wli ɖe le miagbɔo le fiyea. Ye ŋkeke nyia mi ɖzɔna shigbe be kotoku ene. Ne mi dzɔɛ nenema, eva vana eme be, ne ameɖe ɖo <hesitation> e xaxa alo gbɔdzɔ enya ɖe va tsu amea kpata miva dona nenema ƒe ga ne amea. Mi sɛnɛ nɛ, kotoku ɖekaa, mi sɛnɛ na amea kponɔ. ye be va tsuna, ne wetria kua, kponɔ ye nyina kotoku ɖeka be, vidzi yi ne nɔna dzia, ye wò tsuna ne mi. Donk enuya va vana eme be, e dzrona mi, yes yes tɔ wo tsà vana dzuame. O va nɔna dzɔ. Ame yiwo teteŋui gbe le shi kpoa o va dzɔnɛ, o va xɔnɛ dzona. Le ba le gadzaɖoƒe mawo tsi ne le susume nuŋ ne mi be mia wɔa, e dzrona mi be, e kpena ɖe ame ŋtsi le tsɔ. Ne enyi be eva yi tsɔ ga daɖe bank mawo via tɔŋgbe nenea, ne tsɔ vaɖo ne ga be ŋɖe va wu woa, a teŋ vayi fima abe. ega ya be nya ya ɖeke wu ye vɔa, eyine ele woagbɔa woa teŋ adonao. neyi ne edzia woa donao. Kpoa ye ma gbava yi nɔ ƒo hɔ̃tru ne nɔviwo ɖe, a gblɔ nya ne vɔa. ba se nya keŋ vɔa a gblɔna wo be ŋɖeke me lio, ne ɖe eva tsɔ vayia, ya teŋ wɔ nene ƒe nu nawo. Donk ne nyi be gadzaɖoƒema le ne taɔ miagbɔ mí teŋ va yi dana gaɖe ɖe fima, ne ŋɖe va dzɔ ɖe dzio vlavo kpoa, ne eva yí ƒo agboma kpoa woa tsɔɛ na wò, nene yi ne eɖzia woa tɔɛ na wo. Enu nyuiɖe be nyi. Ne be eva miagbɔ fia nyea, nyeyay e dzɔdzi ne nyea. Mia tsã, me kpɔna le dokuinyĩ me be eyi ne me tsɔ miagbɔ miagbɔ le fiyea ena be, me ʋana ŋɖe le lãme nuŋ be ma va yi wɔɛ. Vɔ ne enyi be e teŋ va tsɔ mia gbɔa, ela dzɔdzi ne nyea loo.